الجو في اليابان في الشمال الشتاء بكون بارد شديد وفيه تلج كتير شديد لكن الصيف بيكون معتدل والحتات الفي وسط اليابان الجو بيكون فيها حار ورطب في الصيف والشتاء بيكون بارد لكن ما شديد زي الشمال